मैं लंच मा सलाद खाणु पसंद करलू। ये से मेरा शरीर मा पोषक तत्वों की भरमार ह्वे जाली। और मैं अफणा शरीर थें फिट बणे सकदूँ।